सिक्के दो प्रकार के हो एक हो असली। एक हो नकली अब हम इनको पहचानोक आम। कुन असली कुन नकली सिक्के डे आम छोटी छोटी दरियाँ दो लाई। अब जोस सिक्के दी दरिया होन्धी समझिया यो असली। जोस सिक्के दी दरिया ना होन्धी समझो यो नकली हो ऐट कारण आम असली और नकली का पता लागो सिक्का कोई हो।